<hesitation> Hagnigny zay mahatsara maso zao marobe, leha legumes sy voankazo leha <hesitation> milokoloko jaune aby regny zao agnisan'ny lazaigna fa hoe mahatsara maso, ôhatra amzegny zao e: karoty, tsirebiky, vapaza, de <hesitation> tomaty.